أكثر شهر <hesitation> سخون من نسكن أنا هو شهر ثمانية، واكثر <hesitation> شهر بارد هو شهر <hesitation> واحد اللي هو شهر جونفي يجي بارد برشا بحكم شتاء يعني وقتها والكل، اكثر <hesitation> شهر فيه رطوبة هو شهر تسعة، تبدأ فيه رطوبة لا تحتمل اكثر شهر جفاف هو شهر سبعة.